Nunun ndo naentakun ndó naene nene yaente kii, ke ujun kandii chen ndute pedazo tunama yen kadunkan nda'a, en nan ndute nandú, anren nkuu nama yindon ndaí ndetikuva'a ndataya chen ndaen un ndugu n <hesitation> 'a, an undá chanó ayúnde, unka ngue andungu lado chutu tujun tai cha'á, ngujuña chendá enda je dataya jen ndakande'e ndujujan yatande yema'a anga ndahe uno kayee tutengue chuke anratova va'a jun ndatayee ne'e yanken kuyan jan ndakandén ngun ndó chinakuu entaiña tadayixhi enña anrandian uun nani un ndakete ndaiña.